<hesitation> Isan'andro zany aho da eo aminio telo eo zany na efatry eo magnano fesiboky fa gne faretagne fotoany raiky aminio telo isanandr'io da zao ohatry oe raisiko gne maraindray de eo amina asasakadiny ohatry, da amina <hesitation> antoandro mitovitovy amzay avao koa mitovitovy amin'ezay asasakadiny zay avao koa fa amin'hariva zany e somary mahadinidiny mety avy amina adiny raiky.